إلا مشيت في المستقبل بسمانة، أول حاجة غدي ندير هي نراقب شنو كيوقع في هديك السمانة <noise> أونعرف چاع الأحدات لكطراو أو لغدي أترو ليا على حياتي. من بعد غدي نكتب أونقيد كلشي لتعلمت باش فاش نرجع لوقت الحالي ديالي نكون مستعدة باش نواجه <noise> السمانة ديالي